ס'איז געווען א מעשה ווי א מענטש האט ארויסגעקוקט פון פענסטער און געזען א זאך אין די הימל וואס האט זיך געדרייט און ער איז נישט געווען די איינציגסטע עס צו זען, ס'איז געווען אפאר מענטשן וואס האבן עס געזען, באט ער האט געזען ווי ס'הייבט אן קומען נאנטער צו אים און ס'געקומען אין זיין- נעבן זיין הויז. און <hesitation> און די מענטש האט אנגעהויבן רעדן צו עס און די מ- די עליען האט צוריקגערעדט אזויווי ער פארשטייט געהעריג.